Ah raha ohatra hoe mpianatra zah de andeha à l'école ai, raha ihoentiko zao mazava ho azy ai: <hesitation> mitondra blouse zah na tablier raha misy an'izaigny, de <hesitation> mitondra cartable a, mitondra cahiers, mitondra stylos, mitondra block note, mitondra crayons, gomme, mitondra règle a, de mitondra ordinateur a, de zay.